Lava- lava lekely ty voloko ty fa tapaho koa, manahaky zao raha tiako, ambanimbany ty somary ataonao solasola fa ny ambony somary, kay kitihina mihintsy fa anjrarisiko lava izy io ataoko rasta, ka <hesitation> manakory, ny ambany mety atao ambanimbany avao fa tsy de atao ambany be fa le farany ambany atao sola, ka le ambony kay kitihina mihintsy fa io no itiavako azy.